Tunnistaq no üles, suulõ miildüs tuu treener, kiä sääl tüütäs! Tuu ilosidõ lihassidõga turskõ sell. Ma olõ nõnnüq külh, et sa käüt tedä egä päiv kaemah. Vahepääl unõhtat esiki lindi pääl juuskmisõ, jäät saisma ja jõllitat. No tunnistaq üles, et sa tuuperäst saal käüt!